एब मिठाई फेरी बहुत परकारक हसै जसने जेरी भेलइ । हसे कथकहसाइ पेणा भेलइ, लडु कहुन । हसे बुनिया भेलइ हसे कथकहसाइ झिलाई भेलइ झिलाई एखना गहनी एखना अ मन्सावा हुनुका पकोसइ । हसे बारी भेलइ मिठाईमा हसे अ <hesitation> कदुएन चकलेट फेरी हसे इअ फेरी मिठाईए हलिय चकलेटवा । हसे ओकरमा पेणा, दुध मलाया भेलिय । हसे हमार ओकरमा अ तीन चक्के मिठाई भेलिय, सन्खे मिठाई भेलिय । <noise> हसे ओकरमा अ याको कथकहसाइ केक नहिया हसइ मिठाई । हसे हमरा हाठीक न्याणा नहिय फेरी कहसाहु । हसे कथकहसाइ अ बेग्नुठवा <noise> मिठाईया कहसाहु। <noise> हसे <noise> अ कथकहसाइ एइठावा मिठाईया फेरी कहसाहु । एतेक बणै ।